والله كل شخص حسب انفاقه ,يعني ما نحكم على الناس كذا ممكن شخص يكون يصرف تقريبا فوق العشرين دينار في اليوم ,ممكن تشغل تصرف عشر دنانير في اليوم ,كل شخص حسب وضع الماده يعني في اشخاص ما يصرف ما يصرفون اكل كل يوم الحمد لله يعني وعندهم اكلهم في بيتهم.